Aminakà fifa fanajana e! Raha tôkony ataôny olo olo jiàby izen̈y tokony hifanaja. Avy eo raha navy anaty fijerinakà kôfa mikoran̈a fanajana izen̈y tsy olo araiky fô manan̈o izen̈y fa fara faheliny aolo roa avy eo olo jiàby; izen̈y izen̈y izy io e!